Otɨ́ɨn tsitɨ́ꞌɨn tsi tūún tsɨ ja neé kui kaido nꞌ ita du tsí kooutavi ñɨ́ɨn ɨnt saꞌa ntɨ sāꞌa ña netɨ́ɨntɨ tsi tūun iō tɨtsɨ túun ne iō tɨ̄ꞌn tsi kuií n tɨ́n tsi kuii ni tɨ̄ɨnsi tɨꞌɨn tsí naꞌnu tɨ̄ntsí duvi jaasntɨn jan né kakuimndvi kui kkada váꞌa mu lí mulí i n caꞌan ꞌakkuáꞌaan nedvi iꞌa ne io í ō ió tsi dɨvi ntátai ñaꞌa já ne iō ñú tudi ñaꞌa ga ntáñ ña n ñáꞌa gantáñɨ ña tɨ̄n tsí i davada vajá ña ntáñɨ ña tsi ñá nga ɨn ntɨɨ kuiī ña ntáñɨɨ ña tɨ̄ꞌɨn sí tsí ío iñá ni ña nnɨdv tɨ́ tsi iō tɨ̄ tsi ñoꞌó tɨ́ tsi ñoꞌo tsí jan ne iō té kaꞌnu tsí jane īó do nteénɨɨ abril n nɨɨ abril ío tɨn tsi ꞌo tɨ tsio n tsí jan ne vá tsi váꞌá da íni ni dvi nɨ koꞌtádi ɨɨn kōꞌo ntɨɨ saꞌá ne kádaa dɨvi káda kaji ño kaido ni itan té jan ne vá tsi váꞌá da i tɨtsi ñoꞌotɨ tsi ɨ ni tɨ̄tsɨn kuetsi te vá tsi váꞌá da i. <noise> Nvin dv kunuu taꞌan cilantro konuu taꞌan tɨntɨɨkɨ́mí kunutaꞌɨn saꞌa vátsi váꞌá dā iduka ntáda inantɨꞌɨ i ñakán di o n tɨ́n tsi <hesitation> ne kaa tɨ́ tsi xoꞌo ne dvi kani kūchara neé kuda kaváꞌa váꞌa váꞌakkodvi káda kai onváꞌá daí váꞌádā itɨtsí oꞌo váꞌáda itɨ si dɨtɨ tsí dvi kɨꞌɨn kíꞌi nto dvi inani duvi idu ntáa ruun ntii duvi ne váthi váꞌá dā í iō dɨ tɨ u ni nuɨn u ni kɨ́mi nuu tɨ́n tsí ce ío kɨmi nuu ñi iō.